U të thëshja sa të vuje shurbise një skaj më të rënda, dat’se jemi te Nëntori, te Vjeshti e nani zë fill e bunë një skaj frishk mbrënvenit, e ish mirë na pështronishe, mos të mirrje ndo katarrë.